بفضل إنى أكون مؤلفة مشهورة؛ لأن الكتابة بتسمح لي بالتعبير عن أفكاري، ومشاعري بطريقة عميقة، وأقدر أخلق عوالم، وشخصيات جديدة، وأشارك قصص مع الناس ،والكتابة بتعطيني الحرية في الإبتكار، وأحب أن أترك أثرًا إيجابيًا في حياة الآخرين من خلال قصصي.